Par xila ni par gunu ga <hesitation> gubnu destino xtenu rni rava, xilani este sackan, sackan gúnu control lani, gunsiu este th meta ni, pero gacku aferrar a meta gy, solamente zë gúnu gan gúnu controlar este destino xtenu per valna gininu liga giniu nare gunche th giu na, chi que, que liga xlani giu th nde, giu th ndiqui, chi racku desviar de destino xtenu, pues obviamente que queitiu gúnu gan, valna nii pa gack sini lani <hesitation> meta xthenu ah vaichi zackan chi, per, perzega va tipias cheu loni quizás rdica otras cosas rninu que, que nani inconvenientes rninu, obviamente sun ni tratar de que gacku gichag xi gichag <hesitation> xila ra metas xthenu pero-pero al menos liga ni, liga ni gacku firme te chi gunu gan.